Xam nga afeeri cosaan mamans yi lañ daan def ñun daan nañ bay ba. Man suma bopp ba may ne suma wàlli yaay daan naa dem béyi, su ma béyee ba midi ma ñëw suusal ñam man, bu ma suusalee ñam yi ba pare ba togg ba pare ma xenu dem ca tool ya, boobu maa ngi boobu maa ngi nekk ma xenu sa tool yi dem, su ma teyee da doon tàkkusaan jot ma ñëw tey cere, so- soq, su ma soqee ba pare ma sebeti bu fajaree ma jóg ma wal liggéeyal naa ko suma yaay ba mu jeex, ma suusal ñu añ. weeru koor suma baay bëggutoon maalo ñeleŋ laa daan suusal man mii sama bopp suusalal naa ko sama baay, léegi lu ma si gën a bugg, cere de mën naa koo wax, waaye nag xam nga cere amatut léegi. Li ma si bëgg daal mooy ndimbal, ndimbal bëgg naa ndimbal. Ba pare, su ñu woyee ba pare ñu génnee séet bi ci néegi yaayam yóbbu ko si néeg baayam, su ñu ko yóbboo si néeg baayam ñu taaj ko, pour gënni taaj ko ci mu weq gënn gi nii, gënn gi daanu, teg ko si gënn gi ñu taaj ko, bi ñu ko taajee mag ñi ñëw góor du fa dugg de mag ñi ñëw suñ ñëwee ñu jox ko maanaam kii sàq bi rek ñu mbaal ko nii, sëlmal ko kii ngëf bii kii ngëf bii kii ngëf bii ngeen ñu jàng alxuraan tëfli. Ñu daal di ko dalee fii te natt te natt te natt te natt te natt ba bég, nga def nii na yaayam la jël, keneen noonu, keneen ba pare juróom-ñaari nit ñu muur. Bàjjen mooy muur, bàjjen dalee ko fii, ba fii, ba fii, ba fii mu def nii, mu daal di jël buum buum bi morso bu ñuul daal di ko takk, ñu ne ana groupe groupe groupe biy jël see séet ñu ne mu ngi nii, ñu ne ana dàll yi ñu ne mu ngi nii mu sol dàll yi, jaam bi ñëw yëkkati, ñu ne jaam bi lu moo yëkkatee ñu ne ñaar téeméer si départ jaam bi yëkkati, ñu génn ci bitti, bu ñu génnee ci bitti taaj ci ëtt bi.